<hesitation> miɗe waawi sanne. Miɗe donna. <hesitation> yino kaa mi ekitiike ɗun illa mi duuɓi joy. <hesitation> donnugol negesoo nee, nde keɓmi duuɓi jeenay ndee, ndeen ekitiimi. <hesitation> jooni, aɗe waawi wiide ee, <hesitation> ɗun ɓuraani balɗe, yontere. Ekkitagol an yino ngol nii, ɗun kaa ɓuraani yontere, <hesitation> ekkitagol an negesoo ngol yontere e ko fawi.